जू अंतरिक्छा ग अद्भुद दृश्य छीन ऊँगू आनंद ल्यन्दु किताब पढ़दू और अपरा परिवार दगड़ी वीडियो कॉल आ माध्यम से बातचीत करी के भी अपरू टेम काट सक़दू छो कुछ ध्यान या योगा करी के अपरि मानसिक स्वास्त्य भी बणे राखी सकदू छो और गेम खेली के अपरू टाईम भी गुज़ार सकदू छो।